Sè ámi mmà ádè ukàbàrisuá, áyèn ábasi ákè kaa áké kpá kè cross calvary ánò yidè, ánàm áyid idu uwèm, ánám áyid inyè mfòn, ánám áyid Inyè sè kpènàm áyid Inyè sè èkè bó yák áyid idi nyè kpàn áyid inyè mfón átòhò kènyè, kpán áyid Inyè èmèm, kpàn áyid Inyè Ifurè Idò átòhò k’ènyè so mmè mà ukàbáresuá ányè kè di kpà ánnò yidè ábò ntóm nà ayid ikpi niè sè áyid Idiá kè mfin ámi. ányè ákè dukpà áno yidè so ámi mmèmd usóró usóró ukàbàñsuá áyèn ábási.